في وقتنا من أسهل الأمورات أنك ت-تصبح أقوى جسدياً، وتونطريني لونطرينمون. أنا ننصحو أنو يدخل لاصال وي-يركز على التمارين تع <hesitation> البيسابس عضلة اليد، وكذلك الرجلين ليعد كاين الجسم تاعو متناسق. وكذلك يحافظ على النوم <hesitation> النوم في الوقت <hesitation> البكري، ي-يرقد بكري ويحافظ على الماكلة تاعو.